Laha ty fomba fanomana hetsiky fanova asa soa. Io moa zany tsy moramora magn- manao raha io fa afaky avao zany atombokinao amy ze vitanao. Ohatsy ataotsika hoe: afaky manao asa soa tsika, fanaliova, lala, lala- lalavato iny zao afaky diovy iny la mifampitao, volany aby ze nama, volany aby ze afaky manao, la amininy amizay anova azy, la samy manao iaby iaby iaby. Tsy de mila fanomana be loatsy aloha zay.